Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, anyùùŋ ȧŋ naim fè mìè go, yèè ke mìè goɛ̀ bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ, nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, nɔ̀ŋ wèè Dayȧ, yèè mìŋ naŋ yèwè dìì, mìŋ naŋ yèwè dììi, yèè wo Dayà naim guùŋ tɔ̀ɔ̀ ke dòmaŋ yii, yèè mìŋ naŋ yɛmɛ̀ kɛ̀ sèè ka dè e kèè Dayȧa maŋjɛ̀wɛ è doim nàŋ kpuumò, yèè ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii nyȧȧŋ miŋ gbeè, yèè mìŋ gbeè mìŋ naŋ gbèè maŋ gà nyɛ̀ɛ̀ nyɛ̀ɛ̀, yèè maŋ gà bi nȧaŋ nȧaŋ, miiŋ mìŋ naŋ nyìmè, mìŋ yaȧ nȧaŋ naȧŋ kpùùmàŋ sùà nyuùnkpùuŋ dàwiim, jòò wɛ̀i pɛɛ e kpùùmaŋ yaȧa weèim kɛɛ anyuùnkpùuŋ dȧwiim nyàŋ nyiŋ pɛɛ yaȧ jìkȧ sùȧ wɔŋ gȧ bi, yèè maŋ gà bi naȧŋ mìŋ kuwa maŋjɛ̀wɛ, miŋ gò gììyȧ ke miè nyiŋ nɛɛ̀ŋ maŋ hɛɛ, tiìŋ mìŋ yaȧ maŋjɛ̀wɛ naȧŋ.